<hesitation> Maro be zao karazagna hanigny afaka alagna rano, ôhatra zao laoko, laoko regny afaka atao megny, asaly, de avake kô hena kô kara ze, hena regny misy le manjary asaly, i <hesitation> hasaly izy amizay mahatagntagna, de avakeo kô misy karazany voankazo sanany kô manjary atao karaha zegny koa.